अगर अंग दुई गीतांग लन्नो रंग चगो वध्य यंतरू बज्यामो टांगस चोयस नीम ता घ वध्य यंत्र चिंयातोक। क्युकी वध्य यंत्र हजे तोकी ओबोल चलमो बछ्य आंग छू-ता। गीतांग लन्नोज ओबोल, घ चगो थासमो, मोनऊ शांति टांगस, सननेओ टांगस वध्य यंत्र बिज्यामो चाल तोक, खास कर की बांसुरी। बांसुरी बिज्यामो ए अलग ही मजा निज्या चालज्या तोक घ। हलका ले निज्या, हम लि लिख्शिश बेओं स्केतोक। हम शोग केशांग जंगलो नीमा, गेह्ह रुाागरंग, लांग रुाागरंग ह्देरंग बांसुरी ट्वता एको सुुुुुुुुुु्रंग शुुुुुुुुुुुुुु ब्ज्यामू स्केतोक। आमग मोनुुुुुुुु ले तसलाली पोरेतो।